هوايتي المفضلة هي المطالعة يعني اقره روايات استمتع حيل من اقره روايات خاصة مالكويلو بويلو تعجبني رواياته وهمينه الرسم همينه احب الرسم بين فترة وفترة ارسم خاصة المناظر الطبيعية